Allura, iu parru sulu lu ‘talianu e lu sicilianu. Nun sacciu parrari e nun capisciu l’autri lingui stranii, chistu è un limitu miu. Puru lu sicilianu, chi parru e capisciu, lu studìu pirchì nun semu abituati a parrari spissu la lingua di li nostri nanni e pi chistu certi voti haiu bisognu di cuntrullari nta lu vocabbulariu comu si dici na cosa. Prima dummannava a me’ patri, bon’armuzza, ca lu sicilianu lu parrava cchiòssai di lu ‘talianu e mi piaceva attintari li so’ palori.